<noise> ni tende, ni xende ña'a ndayo'o o ni xende ña'a niatyti, oni xe'nde ña'a uuxu, o ni xe'ndeña o in nduju ni tuxi ndana'a te kada tanana ki kuena ndida yuku kuetyinxa te tawiniu <hesitation> te danyi yityinu yukuñu te dakenu te <hesitation> ni na kadinixi un ni tende'e ñu nxu ku nxaiyo nxu xa kida weno nwena nxu kida tanana kuni nwena o yina o in familia oin, te nxu nakutanana in in.